Raiky avao gny lakilé findesiko aloha. Ah tsy gn'ino zay fa lakilény table de nuit igny matetiky indesiko kindraiky. Igny natao hamohana any table de nuit igny satria misy raha sarobidy, ohatsy karatsy, taratasy important, agnatiny ao.